علاش تتوتر انت كيشي تجي تحكي هكا قدام الناس الكل, ما في حتى شي تيجي نراهي نحكيها ثقا في النفس, أعطي ثقا في روحك, وقول اللي انت باش تقوله بالحق صحيح, <hesitation> ميهمكش حد, انساهم العباد اللي قدامك, في هيك اللحظا خمن كان فاللي باش تقوله, واسمعني, كيجي جيت تحكي, ديم كتافك لفوق, بين اللي انت عندك ثقا في روحك.